Aminakay zany lôzika zany e <noise> hoe anao zany manakatra kolontsaina <noise> kolontsaina zany cul- culture e <noise> <hesitation> tsy mitovy amin'ny anao, bakeo koa mampivelatra raha karaha zany mahita raha ankoatran'ny <noise> fahitanao aminao andavanadro iny bokeo a- mahay karazan'olo hafa koa anao.